Omuceeri, omuceeri gwine ebika bibiri nyowe ebinkuzire ndareeba nk’Omukiga owiitu, hariho omuceeri ogw'okusiika ningashi oguturakira kweta ngu ni pillawo then hariho omuceeri gwa mutare ningashi oguturakira kweta ngu ni boil konka no- no- n'okuteeka ogubizire no- omu Rukiga ni- oku- n’omuceeri ogubizire <hesitation> ogubizire turaguteeka tuta? No- no- noobanza waapiima omuceeri, katugire ngu waapiima ebikopo bibiri by’omuceeri, nootamu ebikopo bina by’amiizi, mbwenu buri kikopo ky’omuceeri kirateekwa ebikopo bibiri bya miizi, then obiteeke mu- musafuriya, a- musafuriya, oba- orabanza waateeka amiizi, gaasa waama ag’opimire amiizi agu waamara kupima, waamara kugateeka gaasa gaatabura, okwate gwa muceeri gwawe nagwe ogu woopimire, oguteekemu omu- omumiizi oteeke. Gutabure then amiizi gata reero amiizi gatandike kukyendeera, amiizi gaatandika kukyendeera, orakyendeeza omuriro o- o- ote- oshu o- obi- o- ofundikireho kugira ngu amiizi gakaamuukemu ningashi gahwemu mporampora. Omuceeri gwawe gurasa nk’omu- mundakiika nk'ikuminiitano kuhisa ahari makumyashatu. Reero twine ogundi omuceeri ogwa pillawo ogunanagambire ningashi ogusiikire, ogu nookwata buto, egiteeka omu safuriya oteeke waamara kutamu buto, yaamara kusa oteekemu obutunguru, waamara kuteekamu obutunguru obuteeke munonga bushwe nk'obwahindura colour colour ya buhindure mbwenu bu- buhindure colour buhindure erangi endebeka yaabwe, waamara oteekemu amiizi, amiizi ogateeke gatabure, waamara okwate omuceeri gwawe ogu woopimire nagwe oguteekemu.